Ok puk stori lili sim mino nikin i mapua simi puk ailan va git ta tlakiran va ita ngas pengan mo history ta ngas mo va i mo. i ve e to en. i ve e leong in. i ve i te mo in. Sim taim di te nge keve no. ita ngas lakiran ka mo history ita ngas vodon vangasia vamo history a mo malan ne va ive ding nge keve no in. ive in eng nga mo a i te leon in. so git ta ngas lakiran va egeit bu mandar ta ngas tlakiran mi tino ta ma limlim a di ta ngas mo malan e geit bu mei ai ni sim kamber so gi ta ngas laklian i ta ngas kav i ta kap nga i takap vi ngan. ko ke inamon sliunan ane mi taim ni mi kontum ate tumas ngan ne etate beit ngan ken ka saun. ken ka inamon an ka mai mane. i ta te bas i ttakap kelei. Ni mi taim ne bu kontumgeit te stanga ngan bu saun sina vei O di ta e di te warmly. so di tem no va ngas kitpan an bu kamber mane va ini geit tete mo malan te ni it a ngas tlakiran va geit ta ngas ko kamber evoi ese e i geit na mo ini. ita ngas vododome va mi taim nau mo simi kamber it a ngas tour pats me lou mai i ta tlakiran ko kamber evoi kase. ita kap va ngais ngan ken kamber ka mai. sivunan it a si masai va ka mai ta kontubu no o ita masen inan mi kamber i biti ngan. ken kamber mi mai mane. Are i be mo puk stori.